Dinamrca ko arakae <hesitation> mopeti vikingo reta jare arakae mopeti dinastia añe kua tiempo rupi jaeño ete oiko democracia pe ipuere vaera iru reta imiari erei añae ko segunda guerra mundial pe añe jaereta oime gunoi ikorepoti mbaei